Narikra no chini chamung o dalogwui chana bagwui kwbangma lama tongo. Narikra bwtwui tei bahan khe chamung o dalogwui chajaknai kaisa belai nangma manwui. Narikra bwtwui no khe icecream tei soup o dalogwui mano. Narikra ni dudh no khe mui tei soup o dalogwui mano. Narikra thok bai khe mui tei baja swlamwui mano. Narikra sebjak bahan no khe chini kwbangma chamung o sarchawui chai mano. Narikra ni ata bai roti tei soup swlamwui chai mano. Amtwui hai khe narikra no kwbangma chamung o dalgwio mano.